أكثر يوم راح يكون مثالي بالنسبة لي واليوم المثالي بالنسبة لي هو اليوم اللي أنفذ فيه كل الخطط اللي أبيها، جكون خلصت شغلي سويت الهواية اللي أحبها وارتحت فيه، خلصت كل المهام المتراكمة اللي علي، فطبعاً لو راح أبدأ عن يومي أصحى بدري أتجهز للشغل بدري عشان ما أتأخر في الطريق بعد كذا أخلص الشغل أرجع أنام شوية وأكمل هواياتي بالليل.